عشان تركب عجلة لازم يكون عندك <hesitation> ستابلتي كويس جدا تعرف أن انت تمسك الايدين بتاعت العجلة وتحط رجلك على البدال وتبدأ تحرك الرجلين حركة دائرية ف هيلف البدال معاك وتبدأ تمشي واحده واحده والافضل انت لو هتبدا أن انت لسه تسوق عجل جديد ف أحسن أن انت تبقى في سنادات تساعدك أن هي تخلي التوازن احسن شوية لحد م تتعلم وتقدر أن انت تسوق احسن